Ma me qef kisha ngu muzikë sesa ni libër audio gjatë udhtimit, se muzika t'relakson po t'njejtën kohë t'bon mu ni edhe ma energjik edhe mundesh me lshu çfarë muzike dush, me përshtat edhe me disponimin çfare e ki n'atë moment. Po nëse e ndigjon ni libër, athere ajo mundet edhe me t'habitë se t'vyn përkushtim ma i thellë me me ndëgju se çka po thotë libri.